كعجبني نمشي للمتاحف التاريخية والفنية، حيت هي فرصة باش نتعرف على تاريخ وثقافة الشعوب، ونتعلم كيفاش الناس كانوا كيعيشوا فواحد الحقبة زمنية وكانو كعبرو على الأفكار ديالهم.و المتاحف معروفة كتقدم لينا واحد الفرصة باش نشوف أعمال الفنية لكتكون متنوعة، من لوحات، وتماثيل، أو حتى معروضات تاريخية